Nare gana dodor wana ze adu gana yaan la panaraan. A vanganing ga soxot la panaraan mase wa araan gana ga ravangun, magana yaan panaraan, a zaan. A zaksak man a yan. A yan guna mas, suruk guna run la axaif, a xaiaf, kana mas dikdik, ma guna run, la xaif, ma zaksak gu zuruk guna mas a- a- a waakol faraxain amun marang, ma- a- a milk kuna ma daanim. A raan gu vanong, gu zuruk woxinan amun vaavian. magu rasin la- a- agu umun. Maguna zuruk amun a vaavian ma mun vat, maguna rasin la umun, magu ilap. A raan a xaif ka- i lap, gu zuruk amun yan magu rasin la para xaif, magu larim naan kana izi. kuna ayan amun daanim lamaskana yan kana kana amun saan lamaskana xaif. A raan gu vanong gu zuruk amun a maraang gu vaal faraxaing amun saksak gu- gu- gu marana xaif magu rasin ma kana makat. A raan gu vanong gu zuruk asospen maguna magit pizin a yan. A raan gu rasin a sospen la para xaif, a xaif kana mas i lapdikdik pana kana gigiu a sospen lamaskana <hesitation> a xaif kana boil. A raan gu vanong, gu amun saksak, zurk gu flus faraxain amun. A waana <hesitation> buai maguna rasin la para sospen, la raan xaif ka i lap. Gu vanong, gu rasin pizin amun <hesitation> saksak la sait, magu zuruk a <noise> a botol maguna xaas amun saksak guna <hesitation> xainus. A raan gu vanong gu zuruk a saksak ma a yan, gu rasin la pleit magu vukin pizin a mun sup lamaskana, pleit ma lamaskana sospen. Magu pizin naandi lamaskana pleit, magu zuruk a saksak magu yan faraxain a mun a yan. Naan amun fanganing dina maas, yaan panaraan, mo daxaing pana a gizing maze ka guna zuruk a dikdixing, pana yaaning amun a vanganing a kari.